Ha, lafa te hozatry asa moa tegna zay dafa atao avao igny isanandro isanandro, la zary tsikelikely tsikellikely avao gnay.